Man emaildan xabar yubormiman va tanishlarim emaildan <hesitation> gaplashishmaydi hech qaysisi. Faqat telegram messenjeri orqali <noise> <hesitation> xabar almashamiz <noise> va shu orqali <hesitation> aloqa qilamiz.